کافی بناوَن وٲلۍ سُنٛد مقصد چھُ کافی بناوُن۔ کافی بناون وٲلہِ چھِ کافی مٲدانو منٛزٕ گرم آب منتقل کرنہٕ خٲطرٕ کشش ثقل یا دباوُک استعمال کران۔